Ku yet kasham, bakukwo a̱n bo banyet ba a̱ yet ba̱nekwo ni, iyyi a̱ccu mba u̱yya siyasa. Rot ku ba n tyyi a̱ccu mba u̱yya siyasa ji ba ni zza̱k accwang u kyang a niying ba yya in. Karam ka̱yaan, kyang a m byyi ku n za byyi mabvung kapfun ni nkpa yet rot a̱kpok ujit ka̱pfun, ba̱nyet ba a nuwa yya siyasa ji ni, a̱ yet accwang, mba, a̱yet ba namawon nkpa n byyi ba byyi ahuhwa suyyi kyang ba, ma ba byyi bn a̱uhwa a̱ccu mba, bu kyang a a̱yim na̱ cat katuk aya ni bu kyang a a̱yin na cat yet a ni, nkpa a̱ni. Mda ku bane kwo ba a̱n nwwa a̱u a siyasa ji, ku ni brang rot ba ni shei a̱huhwa ba̱nyet u̱ a siyasa ji ka̱pfun bani shei kyang a ba̱nyet ba, ba hwa ni. Kur ayin nu a na u nat a si nwwa siyasa ji, a̱ ni yya kyang a ba̱nyet ba a̱ ku tssa ni <hesitation> kajang a ba cat ni. Mo ku̱ a̱yin nu, a nap rot diccu nu to a̱n yye kyang a ba̱nyet ba, ba cat ni ba rot a̱ yet <hesitation> a̱ nat rot diccu nu. So ku yet ka̱sham Banekwo a̱ nwwa a siyasa rot ba ni za̱ ya ka̱yat kaweni, bani za̱ yya ba kode ba, bu ka̱pfwa ba, ba byyi kapfwa yya kyang ba. <hesitation> bani za̱ yya rot ya ka̱son ba̱nyet mba ba, ba ni za̱ yya rot ya ka̱son ba̱nyet mba ba, ba ni za̱ yya rot ya ka̱son ka̱byen ma, bani za̱ yya, ba ni yya konzan kyang rot a̱ ryi konzan a̱yin na̱ hok anshau. Ma ku zi ami ba kumi bvwan dikwa zi shek t a ni ryi ku̱ banekwo ba an nwwa, a̱ nwon bvak to a ni ryi nkyang a na shei, a ni ryi ka̱byen njit ka, ka nai, a ni ryi na̱bvwa na ba n hyok ni <hesitation> ba ssap nkyang a rot ba̱nekwo an nwwa ka̱ra̱m ka̱yaan, kyang a n byyi ba̱nekwo ba, ba na n tgong nwwa siyasa ji ni rot ba tyang babu hywa da mba ba bu si mon bu namawon na ba ba̱ byyai, ba na n ba̱ cyang a̱ bo yya ryi jywat. Ma ku yet ka̱ryong ku a̱ne kwo a̱ nwwa siyasa, a̱ nwwa ka̱yat ka̱nyong, a̱ bvwo dinekwo nu li, a̱ cam kyang a na̱ yet ni, to ku ni brang ba̱gu̱ngang, ku ku brang, ku ni brang ba̱gʉngang, rot ku ba na n naat yya kyang yaan, nu, a ni ssa̱ng a kyan a yet ka̱ryong ni, a̱ ni yya kyang a yet ka̱ryang ni, a̱ ni yya kyang a niji m ni, a̱ ni cat A̱yya kyang a ka̱ntson ba won byyai chnekwo nu ti ni ba. Ma a̱ ni yya kya̱ng ka̱ntson na̱ ni cat ee ba na n ku ryi a̱ hywa ka a̱ne kwo a̱ni a̱ maai zi ku vyi kyang a yet nin ni. Ku ba yya ami ka̱ran ka̱yan a̱nekwo na a̱ nwwa a siyasa ni, a̱ in byye byep a̱u ka̱pfwo ba, a̱nzan na̱ bvo ni cat? Rot nkyang a ba hwa, konzan a̱yin na hwa a̱ naat cat a ni, a̱ nə byyi. A <hesitation> byyi ka̱ram rot a̱yin a̱ ku yya <hesitation> a̱ ku gjang, cajang ryi hywat ba. So ku yet kasham a̱nekwo a̱ nwwa a siyasa, rot a̱ ga mygaun accura̱ng u. Kapfun ka̱bvang ka zun shyi rot a̱kpa̱k u, a̱ccway ba̱njet u, a̱ nwai siyasa ji ni ba za̱ pyyem pyyem ba a̱za̱jjuni ka̱nzan a̱yin a̱mang a̱ cat ba ka̱sak na, konzan a̱pin a̱ nwwa nwwa a̱ ga tyyi ihram, a̱ ga tyyi zwa ka̱sa ji, a̱ ga shya zwa. Ma ba byyi didang, ba byyi a̱huhwa kabvwa ka ba n nyyai ni ba di ba byyi a̱huhwa ba̱nyet ba a̱ ba̱ tssa ni ba. Ma̱ ku a̱nekwo a̱yin nu, ku yet a̱lalei ani na̱ bvwo. <hesitation> ku a nwwa ku yet a̱lelei anni na̱ bvwo ba̱nyut ba a ku tssa ni, a̱ ni bra̱k a si ba shya dole ani ku a ba yya kyang a myim na̱ ba yya nu ni ba, tha̱ a̱ bra̱k a̱ nat a̱ ni sswa nsum. Ka̱ram ka̱yaan, kyang an byyi ku n wa myim a a̱nekwo a̱yin, a wai nuwa na ni vot ka̱sak ka zi n sook siyasa ji kaptun ni. Ka̱pfun a̱kpok a̱sook siyasa ji a̱n yya dicyok, to a̱yin nu a̱myim, a̱bvwo kyang amyim na̱ yya ni, an sook a̱ nat yya dicyok ba, a̱ nat ka̱yem ba, a̱nekwo a̱yin nu, a̱ a̱ bvwo kyay a myim na̱ yya ni a̱n drok a̱ nat kayemi ba. So a̱ vyi nkpa yet ku myim, ba̱ ne kwo ba a̱n nwwa a̱ ga tun chnalok ti ni, akpok njit u nhnna banyet a ka̱ptun ku ba nwwa siyasa ji, se ba nwwa nwwa a̱ si nwwa yya dincyok, ka̱ a̱yin a̱ shyi u shya ba a̱nybom, di ba buwoi a̱nzan ba naat a̱ si vyat ba, di ba byyi a̱huhwa a̱nzan a̱ni ba nawa̱ di yya ba. Ma ku yet a̱lahei a̱mi a̱yin nu, a nwira siyasa ji kapfun ni, a̱ yet aneknoni ahuhwa nu mi a̱ ni naat gbay, ahnhwla nu nu a ni ba kaptun ba kantson ka ain. Da̱ ni di ba n hywa ni a kyang a anekwo a̱yin na ssang ka̱byen a̱ ryi in, ka̱bawon ko ka wrak ka̱kon ka n dyi ba. To ami ku ma ndyi bu siyasa ji, kabvwa ka, ga̱ne kwo a̱yin na n nwwa, ayin na a bvwo kyay a nkjim na̱ yya ni na̱ n nwwa ni. Ku yet a̱lalen anri au ryi nkyang, a na ssa̱p a̱n yya kgang a̱ kpo yya bu kasei ba, domi a̱ can kalan son ka, a̱ cyang cyang gkang ansham, ku cong gbang so ku ni biang ba̱gu̱n gay ba̱nekwo ba, a̱ nwwa siyasa ji tha nhung a. Nhung a ka̱pfun konlan a̱yi a ma kwan kwan a̱ ryi ee. A̱yanyet ma ku ba kwan a ku tssa, a̱bvo bai ka̱nji ka ka, abvo ba bai, a̱ bvo ni babrak a̱ cyang ba̱i zai a̱mi ba. Ma̱ a̱mekwo ayin dole a̱yanyet ma ku̱ ba ku tssa ma na̱ tyong a̱wwon ba̱nyet ba, ma a̱nekwo dole a̱nni ku ba ka tssa, ku yet a̱lalei na̱ bvan a̱ ajang ba̱njet ba a̱ ku tssa ni, na̱ bra̱k a̱ bo kanyi so ku yet ka̱shani bamekwo, a̱ nwwa si yasa, a̱ga zza̱k a̱ccway ai, kyang a myini ni. Ka̱bvwa ka nhang ba̱ mba a̱nni a̱ mon kabvwa ka. Ka̱ra̱m ka̱yaan, ku̱ a si hok a̱lulwa nkya̱ng n, a ba cat yya na ni se a hok nsum u na̱ ya, da yike ba̱ ayang konzan a̱yin a̱nat bu kyang a na̱ nnat ni. Ma̱ ku̱ banekmo ba a̱ shyi ka̱bvwa ka, mba a̱ ni zza̱k a̱ccwang u, kyang a myim ba yya ni, ba bvwo cot a shiyi a̱ntazwa diccu mba ka ni. To a̱mi a̱mi ku ni n brang bagnugay a siyasa ji kuma a ni ryi ukyang a na ya kason, ani vyi kabyen ka ka shei, ka̱byen ka a ni dhei a̱u koda shike ba̱nyenyet ba̱ga̱ngang ka̱yat ba̱ku kwo ba myang a̱ ma̱ shyak ba rot baya nyet a̱ nat nat rot ka̱pfwa krum rot byep krun a ma ku ni ran u ran. Ba̱nekwo, ba̱nyet ba, a̱ ka̱ ba̱tat a̱ssi ni, a̱ma nwwa, a̱ ma̱ yya. Ka̱ram ka̱yaan, kyang n byyi ba n tgong ni, rot a, a ni ba ba hywa di a shyi u hwwon a kpra̱k bu ka̱won nwan ko kuma bu ka̱nbvon nwan, yanva, konzan ayi a̱ shyi u pfong ka̱wun, a̱ shyi u cain ka̱bvwa ka, dinekwo nu ti, a̱ shyi u̱ can dinekwo nu tri so a̱n sa̱ke ba, kozzan a̱yin a tyong tyong to nkpa n byyi, ku na n byyi ka̱ran ka̱yaan, an dyi banekwo ba̱yaan ba bvwot riryim ba hywa ee ku nujin ba a nat zwang <hesitation> ba̱yanyet a̱ kpo sook nye siyasa ji yet a̱nbrwo na̱ mawon nye a̱nbrwo namawon ani. Ee ku yet a̱nbvwo na̱won ka̱ram kayaran ku̱ ba si za̱ sook ansham ba amma ku cat a̱nekwo a̱yin rot na̱ ga ba̱ zza̱k kuma a̱ ga ba tyyei kyang a mijim ba yya ni. Kumma ba na ni byyi a̱yin nu a̱ ni ba̱ tssap ni ku̱ a yya, a ryi ba na̱ kam, ku a yya ansham ba, ba na̱ kam rot a bvwo a̱rya nu na, a̱ tsowon bu a̱n wwan na, a̱huhwa nwan wu a̱ bvwon bu a̱nu nu, anzan na bai cat a da̱ nwan. So a̱nekwo a̱yin a̱n myim a̱n shyi ka̱brwa ka, aga tssap a̱ccway u, a̱ ba̱ tssap a̱ ba̱ tyyei kajang a mijim ba yya ni so a̱mi ami nni n ssa̱ng.